ترکي پخلی د خواږه او مالګینو خوړو توازن لري. مشهور خواړه یې کباب لکه: شش کباب، دونر کباب ډېر مشهور دي. مېزې سپک خوراک دی چي مخکې له اصلي ډوډۍ خوړل کېږي. بغلوا خواږه خواړه دي چي له مغز لرونکو موادو او شاتو څخه جوړېږي او ایمام بایلدی د بادرنګو، بانجانو او سبزیجاتو یو سلاد دی.